Ƙin bi boo in yin ti kumu in ti jun yemu in yin ti pkum tem in iāa ti duwa yillā in sey ti guusa dun nen yeltu suūnu ko nsū yira nen̄a nda wun du gan wulburu inda em du wu gān wulburu e ā yin du jn dā mann̄ yildigū in wil turu indān ma n̄a inda spn̄ nugulā diba nsēe gu inyi gu in̄ dan taɓāa inyi gu indān da na yelim wug sen gurō. In bēya yelim vug tigun yu maān tikum kū wulan inn seē yero sai nda gwo joō saāna nbob ywo doō e gū ndakum tabā sun ā bob nti jan dūu ndan won jonaā bi dan gan man nu gul da wun ku kuro ro, n bob sen nda din ki āa nugulāa kan sa ti bengsuwa ti jokoni ko, agu nena nda bun di ko, nena ma bun san di ko bun lemya nenu doō bun buro gan wul sen da- bu ma kani bu baā ko nsang mandō ko nsee wom wula yelim āa di da kun wotra, wotru gu nyi ti da mu gan wulbē inda ta idan damui boro ba, nyi da me see ua inma dadai hambe leguu temu bu doō bod bu duru nyi ti ta guū nda ban da maiya.